إيه سويتها وايد، كنت أسوي نفسي عندي برد، عندي صداع، أسوي بطني تغثني عشان ما أروح المدرسة. كنا صغار ونسوي هالحركات كثير جدا. حتى للحين، أشوف أخوي الصغير يسويها. مو أكيد، الأطفال يحبون يسوا حركات عشان ما يروحون المدرسة. يسوي حاله مريض، ما يجوم من على السرير وكذا عشان ما نروح المدرسة.